I maani fasting na tihia na txaa ni agan taxa. Acha zelai agan fasting hunan kan suungami selso win maani kan taxa txaa tihi. Aichin raun kan taxa taxa bok trinani. Haban fasting tihipo txaa ni ya mi zung zung ten titurani. I maan tayan veikat talsu agan fasting tena turinat taan atsa doonani.